Gee-pee-ess om sääne massin, kohe sa panõt sisse, koh sa parhilla olõt ja kohe sa saiaq tahat. Ja sis tä näütäs sullõ kaarti ja tiid, kuis sinnäq saiaq.